La verdad yu ta koa ni notan chí dikan ni dakoa dii mi tá, koana koa naivii, ñoo yo ne tan chin ani tuku tu amiga amiga xhí tá ha a an. pus ta verdad ha a an. kui uu kui nruiyó ha a an. kuai nruiyo ohra si que ña ni jan ngu ni komi ngi confianza, ta nigan ngu xhiru ni xhi orasi na ni kanna xhinru amigo, deverdad chí tu nru hu hu u un. iin problema komio há nuguan a ni kikueo tá ha a an anria mio tá chinre tao a nru u iin chon vechí no tá najan ngu horasi que na amistad, amistad ha a an. verdadero kan ni nruiyo viní.